Kullorga mabbooga e nga hada goddo mabbutuki mabbirga ngan ta datal hutinirki e datal hite ko wongal datal fere gam kagaki ko takkindirki e firem mabbirga ngan.